Makanan yang untuk mate tu wortel, ngape wortel karne kebanyakan wortel tu jak doktor juge nak nyarankan dokter tu bagus untuk pengliyekan kite biasonyo wortel tu dibuat wang sayor sop men dak tu di buat wang ape tu jus kalu dak tu juge di makan wong mata di ratanye wortel tu juge di duson kalu kite dak mbeli di warong men dak tu nanam dewek bale humah nyabot kan, nyabot di basoh di rese dem men la rese gek angkat kalu kite nak mbuat jus kan di tetak dik kecik- kecik kalu nak mbuat sop same bae di ires juge kan kalu nak makan mata cukop di basoh di ulam paleng santai- santai tu ngulam wortel.